मैं अपणा जीवन मां कथ्या पालतू जानवरों दगड़ि रयूं, त सबसे पलि मैं कुकूर दगड़ि रयूं। कुकूर हमरा तीन छा। तेका बाद बिरला दगड़ि मैं रयूं छूं, बिरला भि हममूं रेन छिन। हममूं ग्वोरु भि रेन और भैंसा भी रेन। ग्वोरु हममूं द्वी छा त भैंसु यो छो, ज्वो बढ़िया दूध द्योंद छो। येका अलावा एक बार मेन बांदर भी पाली छो, ज्वो हमरु पालतू छो। त इथ्या तरीका जानवरूं दगड़ि मैं रयूं छूं। पालतू जानवरो दगड़ि।